Ai Grecia! Pos la verdá es que no tien perdón el no avel vesitau Grecia aviendu estau tan cerca. Ara qu'unu tien más tiempu i puei leyel alos filósofus griegus i conoci tola coltura griega pos más pena le da de no avel díu. La verdá es que tien de sel un gustu enormi el correl essi país i sentil el pesu de tola su coltura. Ai, ara que me recuerdu, quandu moçu tuvi una cosina mu chiquina con una moça griega.